Asipatera io zen̈y mitroka laposiera ndraiky ira amin’ny amin’ny tany koa fa misy maloto zen̈y koa fa mety ampiasan̈a asipiratera io zen̈y izy.